سپینُک ثقافت چُھ ایمکہِ مغربی اصل، یورپس منز باقی ثقافتن سٕتۍ امکہِ تعٲمل، ایمِچ تٲریخی طورس پیٹھ کیتھولک مذہبی روایت، تہٕ ملکس اندر مختلف قومی تہٕ علاقائی شناختو سٕتۍ متٲثر۔ اَتھ منٛز چھِ ادب، موسیقی، بصری فن، کھٮ۪نَن سۭتۍ سۭتۍ عصری رسم و رواج، عقیدٕ، ادارٕ تہٕ سمٲجی اصول شٲمِل۔